Nantquie na quilꞌuuya na nantquie na cweꞌ jndaaꞌ xuee na quicwaaꞌa ñjaaⁿ jaa nnꞌaⁿncue cwii nantquie na tichaꞌtso xjeⁿ na ljeiꞌ xeⁿ nchii na quilꞌuu na cajnda mati jeꞌ ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cachjuu na nluiinaꞌ, na nleiñꞌoomꞌnaꞌ joꞌ nmeiiⁿ nncjeiiꞌa wendyee ncueenaꞌ najndyee ñecjeiiꞌa xueeꞌ caxti tscolcoo, caxti tscolcoomꞌaaⁿ jom na jachꞌeeti xueecheⁿ nchii ꞌuu nchii ꞌuu caxti tsjoom xeⁿ nchii catsjom ñeteilꞌue catsjom, catsjommꞌaaⁿꞌ juuyo nljuꞌñeyoꞌ, nluii xjeⁿntaⁿꞌyoꞌ jnda̱ jeꞌ nluii cwii ndaatsꞌa, ndaatsꞌawaa ndaatsꞌaanaꞌ nluiinaꞌ ñequio wendyee nnom tsꞌa wendyee nnom ta̱nda mati ta̱xmeiiⁿ joꞌ tsuu ta̱caxo ndoꞌ ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na cachi. Ꞌnaⁿ na nntsꞌaa na nntseichiñeti juunaꞌ jeꞌ joꞌ tscolcoo luaa cwii tsco na jeeⁿ cachi na nntseijomñe ñequio catsjom xeⁿjnda̱ jeꞌ joona jeꞌ jaaquieeꞌ joꞌ tsuu naquiiꞌ cwii tsco teiyoti ñelꞌana tscotsjaaⁿꞌ jnda̱ jeꞌ nncwanaꞌ jeꞌ tsꞌom cwii xuaa na nntꞌiuuna quilꞌana na nntꞌiuunaꞌ mati jeꞌ naquiiꞌ tyuaa jnda̱ jaachꞌeeti xuee naquiiꞌ ntomꞌ luaaꞌ na chjoo chjoo na chiuuwaa na nluiiñe caxti tscolcoo. Cwiicheⁿ nantquie jeꞌ cwiicheⁿ xio na quilalꞌue na quicwaaꞌâ ñjaaⁿ nnꞌaⁿncue joꞌ chaꞌ na canchꞌioo na nluii naquiiꞌ ntomꞌ oo naquiiꞌ tyuaa, naquiiꞌ tyuaa na ñeteiyoticheⁿ na ñelꞌana joꞌ cwii canchꞌioo na nncweꞌ na nluiinaꞌ na na canchiiꞌ quiluena nchii na quio ndaalꞌa xeⁿ nchii na cweꞌ tomti seiꞌ nncwanaꞌ ñequio tsco cachi ñequio meiⁿncwii nnom ndaatsꞌa xeⁿ nchii. Canchiꞌoo na seiꞌ na nluiꞌ nntꞌiuunaꞌ joꞌ tsuu naquiiꞌ tyuaa joꞌ na caꞌnaⁿ nantquiewaa jeꞌ tquiaxjeⁿ quiluiinaꞌ, quiluiinaꞌ quia na waa cwii xuee na tꞌmaⁿ na wawꞌaa nnꞌaⁿ na caꞌnaⁿ nquiu joo juunaꞌ joꞌ nleilꞌue mati jeꞌ cwilalꞌuenaꞌ quia na mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na wiiꞌ quia na tsꞌaⁿ, tsꞌaⁿ, tsꞌaⁿ nasei tyonaseincue nntsoom jeꞌ na canchꞌioo aa na joꞌ malja̱ tsꞌaⁿ jeꞌ macaⁿnaꞌ jeꞌ joꞌ nluii, joꞌ nleiñꞌoomꞌ canchꞌioomꞌaaⁿ na nncwo̱o̱ⁿ naquiiꞌ tsueꞌ nleiñꞌoomñe jeꞌ nlcwaꞌna jeꞌ ñequio chquiaa nmeiⁿ we nantquie na wajnaⁿꞌa na quilalꞌue na tquiaxjeⁿ na tquiaxjeⁿ quilalꞌuenaꞌ nchii cwii nantquie na ticwii xuee xeⁿ nchii cweꞌjndaaꞌ xuee joꞌ na machꞌeenaꞌnaꞌ cwii we nantquie na cajnda naquiiꞌntaaⁿya naquiiꞌ tsjoomya. Mati jeꞌ waa cwiicheⁿ nantquie jeꞌ nantquie jeꞌ na mati jeꞌ cachjuu nluiinaꞌ. Nantquiewaa joꞌ mole catsjom macatsjomcheⁿ cwii quiooꞌ na jeeⁿ caꞌnaⁿ seiiꞌ jom jeꞌ nluii jeꞌ na mole jeꞌ molewaa jeꞌa nluiinaꞌ ñequio wendyee nnom tsꞌatcaaⁿ ñequio ta̱caxo ñꞌeⁿ chjoowiꞌ cameinom ta̱a̱lawo ta̱xmeiiⁿ nntua jeꞌ nntsꞌaanaꞌ mole na moleꞌaawaa jom jeꞌ nntꞌiuunaꞌ ñequio taⁿꞌ catsjom joꞌ luaꞌ na nntsꞌaanaꞌ jeꞌ mole, mole catsjom molewaa jeeⁿ caꞌnaⁿnaꞌ mati jeꞌ luaa cwii nantquie na mati tquiaxjeⁿ na quiluii, tquiaxjeⁿ na nleiñꞌoomꞌ macantyja ꞌnaaⁿꞌ na caꞌnaⁿnaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ na cachjuu chiuuwaa na nluiinaꞌ mati jeꞌ ee tichaꞌtso tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ tichaꞌtso tsꞌaⁿ na caꞌnaⁿ nnda̱a̱ nlꞌa nantquiemeiiⁿ joꞌ na matsei matseicwaqueⁿtinaꞌ na na cajndanaꞌ.